بجيب الهدوم ونفردها علي الحاجه الي قدامنا-لو كان تيشرت بنتنيه نصين وندخل الكم لجوا ونطبقو علي تلات مرات-لو كان بنطلون نتنيه نصين بالطول-وبعد كده-بنتنيه علي تلات مرات وندخل الجزء الاخير جوا البنطلون